لا اكيد اجتماعي لان احنا ناس عيشين بمجتمع ما عيش ببحدك حته تكون انطوائي وبس بحدك ما تلتقي ب احد وما تشوف احد وما تحاول تتعاشر مع أحد لا انته عيش بمجتمع معانا من تعيش بكوكب بحدك حاول تكون انطوائي تكون ما تتعاشر لان هناك بكوكب بحدك غاح تعيش الحياة اللي انته تتمناها اما طالما هوني لا